Oire, <noise> ro abusto varuereto <noise> irapa ruipapa raveira, kokotu pa ruipapa raveira, uvare riropa meat sopee va rutua, ora oira ia oravi vurutu purarivere. Orapa ruipai rao para veira kokotu. Uva va taporo oira ia vori purau, vo sa oira takura ro sipori vere o, oira rutu sipori vosa vova tapo vosa oira oriri vere oi! Supua ragaita evaa. Eva oa iava oirapa rupapa irao para veira. Kokotu arireplaced with rovoo pava rutu eira iriapa ruipapa raveira, uvare su supu ara tapo varao ari arua taii taporo ari eva vearo pie kekepie vere rutu. Uvuipau supua rakapieu rutu oira iava, uvare eirata evoa re roaroa evere ita supu aiareta, vosa apeisita oira tokotoko rivere. Uvuipau aue vaita purari vere sisiu avai oira iava. <hesitation> oava taporo uvuipau voava marasin purau vere oira iva eira kokotu. Eira kokotu ovivu aita oavi vu rutua ita eva ova toupee veira eira. <noise> Uvuipau oira iva gesipa tai oriri. Vosa oira tapo orisa aue pau raa oiraia aue kouu ro rutu tovotoviri vere, gesii, eake kouro varao gesipaa kouro. Eira aio raga parivoi, vearopie vira ragaa. Oisari eisi